Ereme irom adorn iye anor, iye anor gama anor eyen ntack uguru migaha ouen kpor-kpork ga amah eneyen, atu uguru agam ouen mma jeni arear, ouen igaha ouen wir asunor ere-rem, atu ugurú agam iuum areme, uguru ire-wor gee obuck, bang ouen igehe ouen wor asunor are-rem, areme mushi, mmu gba, meh ouen edycj igbeni, meh ouen ushi wor gbeni kpor-kpork wor na areme ire, mmah sup iyerah, mma unum etutugor, mmah ipai wor ase gee eshin, mmah ugari ibeh wor aseh ke igbai ayo. Agam uguru ouen wor nga areme ke uguru ere, igaha ouen igaha ouen wor asunor ere-rem meh usuru mmeh efiat edunck, ntag uguru atemehvagam mmeh ouen ma jeni aremi, agam uguru ouen mma jeni agama ke upu ah, gba wor asunor asunor, gwa agamu úguru je olbuck aremehvgee yen, ouen wi nen-wor inen guma uguru gee obuck, aremeh geh arear-rem, atu uguru agam ghineh yene ouen mma jeni-ajeni wor akiba kee ami re, agam uguru wuwang wor isup, asuba aworyina kpe echi wor asunomeh ke eyeah yeah ke echi-ke echi gba ouen wor asunor asunor, ayenmen amang meh uguru ewe aremeh ayawini, uguru immigaha ouen kpor-kpork ke anor yen enwe, atteh uguru agam ouen mma jeni arear, ma jeni aworoh, agam uguru gba ouen good wor asunor asunor aremeh eyen, asunor ethok oh, asunor garii oh, esunor enh obodor, asunor obina oh, gba ouen wor aɛunor asunor ouen kpor-kpor agama uguru gee obuck areme eyen, atemeh agam . amag uguru akpebaduk aje ofu abagohome arema amang mme afene auarem mme oven wo asunne arem uguru mmigana ke anayewo atte uguru agam aree idangi idangi but agam uguru ano gud aponowopono intack agam uguru amag uguru aye onor onor igah wo aye uguru nguyuk owor nno iyuk owo quack ire kpa amag uguru asor onor ke orbuck ukponowo ini uneme nni ke saw kpaiiugowo ke ntak uguru awe but atte uguru agam abe wo auug ase mme oven mma jani asamme onor utte siiii awo mme abong onor were ashi soorock mme anim wan orock mme anim wan orock mme anim asa uguru agam aagam guru ke anne yen ewe onor good anep wo nep ano gud anne ini piaye kenintaek uguru awe ameri rem ouun porpok iyowo ichi ichi wo asuunno asunno wor agam uguru ke orbung areme eyeyen arem mme porpok inem inem ke edug edug afibibi erem mme ke edugkeedug ke edug ber eshi wor asunno wor agama uguru ereme ere rem uguru mme kwong ari anayen ewo uguru mme kwong ari ke mme biakpan owo uguru mme rem-ari ineme utu ntack atte uguru agam uwang ngusup wor ka mme biakpan but agam uguru uwang wi subby mbakk ouen igaha ouen wo asuno asuno akuma imeren atene onor ate mmang ini ooh avu orne umang meh uvuroowor ntack agam uguru agam uguru abe mpo por agbornowo agborno ntack agam uguru but atte uguru agam onor mma gony wo ivuk wor ise mme ouen ure onor uyeni wor usack wor ni ushini ije ikpack ha me. . but awor agam uguru nje onor gud abornowo agborno ntack uguru wo irena kpe ishi wor asuno asuno nwaw ayeneyi ntack agame uguru awor ke orbug uguru ire ire ugame enick deyne iyare ka ayen biskpan ewe mme qree utu i dangi utu igaha utu uguru mmi gaha ornick utu kpor kpork uguru mmi gaha ornick utu kpor kpork uguru mmi gaha ornick atte uguru agam mpack ouen mma ajeni akpebar agame uguru akepbar ke ouen kpor kpork onem ire wo nga areme ka ame ntack agam uguru ke agiba adon donma ichi wi fufu agiba amang uguruwa adon donoma awo mme nde agam uguru ke ouen mma jeny akeba but agam uguruwe ouen kpor kpork arema esuno ouen kpor kpork aremo esuno ouen kpor kpork arem mme agim ma kpe ichi wor asuno asuno asuno ushi ooh asuno onor oh asuno ubai ooh asonuuu bed ineme keneme oh asuno kpor koro mbai ouen wor asun mma motor bai ouen wor asuno asuno areme ayeyen wor izumwor ikibe ije ikpaha izumwor ije viviha izumor ikibe ije mme mme ashimo ebebe asuno agam uguru ire izumwor ishi wen ge ethuck akpe mme ge abick ke athuck abick aje uguru irem kake ouen theyne iyiare ke osor biakpan ewe ari ibime theyne mme uguru anoyen ibime me anor kpor kpork abitme uguru mme ka ke a dip ouen agam uguru agam ouen good atte uguru agam owor onor echi uguru re ari ke ka kana theyn. . irimi sunome irimi sunome irimi inara ufen urem othon ke ichi ichi ukume isono uguru but atte ufen anari uguru nga yen anad ufen nga ayrn uguru a use njan mme be uguru ame atte uguru agam uchid arep ke ipa atu uguru agam mma arep but <hesitation> agam uguru arep ouen kpor kpork o bia oueb wor asuno asuno mme uchid orbock mme aye yard athack jeny agam uguru areme arear rem uguru mme gaha ouen kpor kpork ano ayen ewe mmi irem ouen kpor kpork asune ikwa ren o asuno irep egwai o asuno ireeep ushirid ideeyen asuno irep ushid wey nni yard ke ettuck o asuno irep wor iyard ke mmani o barwo asuno wor asuno igam uguru agama uguru a reme agagan mma atte ami uzena ayen ayen uchea nu ngara agam uguru arei ajeje ite uguru agam mme ajeje arear uguru mmegaha ouen kpor kpork ke anor ayen ewe uguru mme erei ari irem ouen good mme uguru uguru mme erei ari akskana mme gaha utu ari mme igaha sughuren itod auai re mme uguru. uguru mme igaha sughuren idod auai.